Ɖeka, me ve, etɔ, mene, matɔ̃, made, meãdrẽ, ame nyi, ma shiɖeke, ame wó, wi ɖeke, wive, witɔ, wine, weatɔ̃, wayadẽ, wayadrẽ, wenyi, wenyine, ame wi, wivɔ ɖekɛ, wivɔve, wivɔtɔ, wivɔne, wivɔ atɔ̃, wivɔ adẽ, wivɔ ãdre, wivɔ nyi, wivɔ nyi ɖe, ame gba, gbavɔ ɖeke, gbavɔve, gbavɔ tɔ, gbavɔ ne, gbavɔ atɔ̃, gbavɔ adẽ, gbavɔ ãdrẽ, gbavɔ nyi, gbavɔ nyi ɖe, ame ka, ka ku ɖeka, bon ma gba tsi trɔe ɖeɖe vɔa mí mgba yɔnɛ le ʋegbe me be kadziga. Eka ku ɖeka, eka ku ameve, ametɔ, amene amatɔ̃, amade, kaku amãdrẽ, kaku amenyi, kaku amadhiɖeke, katsiwó, katsiwóɖeke, katsiwoive, katsi wotɔ, katsi wone, katsi woatɔ̃, katsi woadẽ, katsi woãdrẽ, katsi woenyi, katsi woenyi ɖe, katakpo. Katakpo dze ɖeka, katakpo ku ameve, katakpo ametɔ, katakpo ame ne, katakpo ku amatɔ̃, katakpo ku amadẽ, katakpo ku amãdrẽ, katakpo ku amenyi, katakpo ku mashiɖeke, katakpo tsi wó, katakpo tsi woɖeke, katakpo tsi wive, katakpo tsi wive tɔ, katã kpo tsi wine, katã kpo tsi wi atɔ̃, katã kpo tsi wi ãdrẽ, katã kpo tsi wi nyi, katã kpo tsi wi ŋmashiɖeke, kave. Kave ku ɖeka, kave ku ameve, kave ku ame tɔ, kaveku ame ne, kaveku amatɔ̃, kaveku amadẽ, kaveku ŋmadrẽ, kaveku amenyi, kaveku tsia ashiɖeke, kave tsi wó. Kave tsi wi ɖekɛ, kave tsi wi ve, kave tsi wi tɔ, kave tsi wi ne, kave tsi wi atɔ̃, kave tsi wi adẽ, kave tsi wi adrẽ, kave tsi wi nyi, kave w- kave tsi wi ashiɖeke, kave takpo, evɔ.